kolontsainagna any Etazonia zegny <noise> resaka fahalalahagna na ny atao hoe liberté, amin'zare zegny zare manana zoho-zo anagno le raha tianzare ,mahafinaritra zare zare amin'gny firenegna akao, avy eo ka zare vôla important aminzare tegna le misy kolontsaigna mikasika vôla zare amin'gny firenegna misy zare akao